इंडुनेसिया के पाकशेली में कई तरह के वेंजन। और खाना पकावे के तरीका सामिल छे वेंजन। में टेरंपा नूडल्स चावल रहित विकल्प जे मछली। के टुकडा और गाड़े सोरबा में परशोल जाथ छे नशीर। बर्यानी चावल और करी का वेंजन भी सामिल छे। नशी का बुली, पलाव, किस्मिस, गाजर और बीफ। या मेमेन के साथ पकाया हुआ चावल हो खत छे। रेंडांग में मिन, गाउं, बक्का, बाव से उत्पर। मसलेदार मांस करे भी सामिल हो खत छे। सोटो, सोराब, सोराबा, मांस और सबजियां। से बनल सूप भी सामिल हो खत छे।